پہلا مہارتیں ہونی، وکھ وکھ کھانے نوں سوادِشت تے خوبصورت بناؤندی سمرتھا۔ روزانہ نویاں ڈشاں بناؤنا۔ دوجا، مسالیاں، سبزیاں تے پروٹین دے پوشن بارے جانکاری۔ وکھ وکھ ریسیپیاں تے پکاؤن دے طریقے سمجھن۔ تیجا صفائی تے سرکھیا، رسوئی صاف ستھری رکھنی، کھانے نوں سُرکھِت طریقے نال تیار کرنا۔ چوتھا سنگٹھن، ٹائم مینیجمنٹ، آرڈر تے جمع نوں ٹھیک طریقے نال پولا کرنا۔ کئی وکھ وکھ ڈشاں اکھٹّے تیار کرنی۔ <hesitation> پنجواں سنچار، ٹیم ورک۔ ہوڑ صاحب والیاں تے ویٹر نال چنگا سانجھا۔